هتعلم اللغه بتاعتهم-ازي كانو بيتكلمو واقتها-وهشوف طريقه لبسهم-واقتها كانت عامله ازاي-وهلبس زي-هم زي اللبس التقليدي بتاعهم-وهتعلم العادات والتقاليد بتاعتهم لانها اكيد هتختلف من زمن لزمن-اتعرف علي <hesitation> اي حد-موجود هناك-ممكن ياسعدني في اني-انا اتعلم هما-ازاي بيتعيشو-فالزمن دا